Manahakanjao moa Ñy mombamomba ñy sakafo a <shushes> Sirlaka añy: ñ'olo ao mihina ñy fototsakafo mifototsy aminy ñy kolotsay ndrozy, manahakanjay ñy fihinanandrozy ñy vary, <shushes> ñy fihinanandrozy legime, hena noho ñy fia, <shushes> manahakanjao koa ñy fihinanandrozy kôtiraty, io ñy hany malaza amindrozy añy, ñy fihinanandrozy ñy hena miaraky aminy ñy fia, ñy henan'aondry.